Indraiky isan-taogno zaho tsy maintsy mandeha magnagno mizaha nify kely, mandagny trente minutes eo zaho satria nifignahy tsy mbola maratra fa de mba hievitegna le possible haratra fogna de isaka jerijeregna indraiky mba indraiky isan-taogno.